Ebãk niġuhiŋe, íi buxenźe neɭo ebãk. Moañameĵelo íre ṗohe ṗohe niḃaluŋi amiñedininamo níḃe niḃuxenźeni. Móretienenunumuġus, móretienenumuġus, móniñonumuġus. Ñoainininiḃuluŋi, náominiġaġus. alemoṗem níźaniḃe śiśe, ahinuliahaŋumo káḃe mataanitiebureb báŝielemoo bahale édoḃi. Édoḃi neḃaḃa kúnomu kúseṗoko, aiḃabureb boo áñamehuyen ni kúġuseṗokokiġi káḃe óñam oṗeŋeli. Níḃayañi, naḃabaalaźe, momuɭie baala. Airinale múśeġaŝio. Moiniġaɭo nahãã, naloko, oṗeŋeźe nowayeneniġaźib. Foinifobulaeḃuġo borihuḃuġo niḃareŋ. Bãk óñaum ehalis eee- manum óndii: ahimonafia naḃanimuini moo nasohulanadunaźe naźanadudo.